Rúmunda meme wahaŋunuźaġaxaa múdialu aḃaḃu áhuśerami nikeġe. Muine õõ warembuwa bórosi báreġoyanimo. Rúmunda meme okee nélemedin keġe amooġo óirobiḃi náɭi momiimiġaɭo muźomimom. Warehaŋukaxane nimoo aḃaḃu aźonerami.